نسقسيك ملي لحقت لهاذي الشهرة تا واش في رايك؟ راك فرحان ماكش فرحان بهادي الشهرة؟ راك <hesitation> تتمنى ان لو كان ترجع بك الدنيا تزيد تعاود <hesitation> وتحاول دير نفس المسار تتقدم أكثر، تحسن فيكاش حاجة، واش رأيك اعطينا رأيك، <hesitation> الجمهور راهي راه يس- ينتظر من <hesitation> الجمهور يستنا نعطيوه هذا الجواب ونتمنى أن جاوب عليه في أقرب وقت بي- <hesitation> من من قلبك تجاوبنا من قلبك وبكل مصداقية.